gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni verður rætt um kvikmyndina

og vann Óskarsverðlaun sem besta mynd á sunnudagskvöld en myndin er uppvaxtarsaga samkynhneigðs blökkumanns sem elst upp við erfiðar

aðstæður og fátækt börn Sævars Marínó

og Tryggva Rúnars Leifssonar hafa barist fyrir því að mál þeirra tveggja verði endurupptekin og að þeir fái mannorð sitt hreinsað eftir dómana sem þeir fengu í Guðmundar og Geirfinnsmálinu árið nítján hundruð og áttatíu við ræðum hér á eftir við Júlíu

dóttur Erlu Bolladóttur og Sævars sem var kornabarn þegar rannsóknin á málinu fór fram við ræðum

einnig við Hafþór son Sævars og Kristínu Önnu Tryggvadóttir dóttur Tryggva Rúnars en fyrst þetta draumur okkar er að allir geti fengið greitt fyrir það efni sem þeir setja inn á samfélagsmiðla segir forstjóri íslenska sprotafyrirtækisins

og áhrifafólk á samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að það geti deilt upplifun sinni af vörum og þjónustu gegn

greiðslu þannig umfjöllun á að merkja sem auglýsingu sem virðist þó sjaldan vera gert Baldvin Þór og Guðmundur taka nú við internetið hefur ekki bara breytt fjölmiðlaumhverfinu heldur hleypa samskiptamiðlar okkur nær fólki sem við þekkjum ekki persónulega persónuleg tengsl geta myndast þegar ókunnugir hleypa okkur inn í einkalíf sitt og deila með okkur upplifunum gleði og sorg þessi tengsl sem íslenska fyrirtækið

Ghostlamp nýtir sér til að auðvelda fyrirtækjum að markaðssetja vörur er vettvangur á netinu sem tengir áhrifaríkt fólk á samfélagsmiðlum við fyrirtæki sem vilja auglýsa til fylgjenda þeirra finnur fólk á samfélagsmiðlum og flokkar það niður í hópa eftir áhugasviði staðsetningu og fleira

svo gefum við þeim einkunn út frá áhrifum

út frá þessari einkunn verðleggjum við fólk út frá áhrifum þeirra það sem er einstakt við Ghostlamp er að við erum að vinna með svokölluðum

í raun og veru er átt við fólk sem hefur stóran er ekki endilega frægt utan hópsins þetta eru því ekki endilega leikarar tónlistarmenn eða íþróttafólk heldur getur þetta verið hver sem er svo lengi sem viðkomandi hefur áhrif á

nærumhverfið þannig þetta eru likes og við tökum þetta allt saman og við kynnum þetta og setjum þetta fram á rosalega einfaldan hátt í einum mælikvarða sem heitir

hvernig þetta er reiknað út fáum við ekki að vita

í grunninn virkar þetta þó þannig að þeim mun fleiri og jákvæðari viðbrögð sem þú færð við því efni sem þú framleiðir því meira færðu greitt auk þess sem þú ert líklegri til að fá fleiri

samninga við fyrirtæki þetta fer eftir miðil þá er þetta spurning um hver er hver er getan hans sem miðils hversu stór miðill er hann viðkomandi framleiðir það getum við mælt með gögnum sem liggja fyrir fyrirtæki áætla einhver budget og setja inn ákveðna upphæð og og við sjáum svo um að dreifa út á fólk birti myndir eða myndbönd eða hvað það er á sínum eigin reikningi hann fær þá greitt fyrir það já og Ghostlamp er hannað með það í huga að gefa þessu áhrifafólki listrænt frelsi til að tjá sig um vörur og þjónustu á sinn eigin hátt enn og aftur þá hvetjum við fólk til að taka bara þátt í herferðum sem það hefur virkilegan áhuga á nú

talað um dulda markaðssetningu sérstaklega á samfélagsmiðlum er þetta ekki bara dæmi um það nei

setja ákveðin

að nota við erum að vinna svolítið mikið núna með Neytendastofu til þess að ákvarða hvað sé rétt og hvað sé rangt

við viljum ekki vera fyrirtæki sem er að misnota aðstöðu okkar eða

misnota áhrif í fyrra fjallaði Kastljós um duldar auglýsingar á miðlum eins og

í ljós kom að fjölmargar

kynna vörur og þjónustu án þess að taka fram að um auglýsingu sé að ræða samkvæmt reglum Neytendastofu er það óheimilt því þar segir grundvallarreglan er sú að ef greitt er fyrir umfjöllun eða annað endurgjald kemur fyrir umfjöllun um vöru eða þjónustu í fjölmiðli eða á bloggi vefsíðu samfélagsmiðli þá er um auglýsingu að ræða og þá þarf að segja frá því að um auglýsingu sé að ræða þegar Kastljós skoðaði efni sem birst hafði á samfélagsmiðlum í tengslum við auglýsingaherferð í gegnum

sumir lesendur virtust þó greinilega átta sig á hvað væri í gangi í leiðbeiningum Neytendastofu segir ef greitt er fyrir eða annað endurgjald veitt fyrir að setja inn mynd af vöru

þjónustu þá þarf að merkja það sem auglýsingu það skiptir ekki máli að engin skylda sé til þess að skrifa um vöruna

þjónustuna eða að umfjöllunin lýsi raunverulegum skoðunum þess sem skrifar þessar leiðbeiningar hafa ekki lagagildi heldur lýsa þær aðeins almennri afstöðu Neytendastofu þótt Neytendastofa hafi samkvæmt lögum heimild til að sekta fyrirtæki sem brjóta

reglur hefur ekki reynt á þetta gagnvart einstaklingum sem birta efni á bloggsíðu eða öðrum samfélagsmiðlum nokkur dæmi eru frá Svíþjóð þar sem bloggari hefur verið sektaður og reyndar hafa

á Norðurlöndum reynt að auka vitund neytenda gagnvart óbeinum auglýsingum hjá Neytendastofu fengust jafnframt þær upplýsingar að eitt mál væri í skoðun þar sem kannað væri hvort milliliður gæti verið gerður ábyrgur fyrir óbeinum auglýsingum ekki fengust upplýsingar um það um hvaða fyrirtæki væri að ræða á Íslandi þá var Neytendastofa með mjög óskýrar reglur hvað þetta varðar en eru nýlega búnir að gefa út nýjar og uppfærðar leiðbeiningar um hvernig á að á að vinna í svona málum förum eftir þeim málum og hvetjum kúnnana okkar til að fara eftir eftir þeim reglum og lögum sem sem eru sett ghostlamp er ekki eina fyrirtækið í heiminum sem vinnur að þessari tegund og ekki einu sinni eina fyrirtækið á Íslandi en eigendurnir vilja meina að þeir séu komnir lengst af öllum það eru margir að reyna að gera þetta sama en við erum að nálgast

þar nýtist þekkingin okkar úr

þar höfum við aðgang og við erum búin að sitja í ansi mörgum stórum fundarherbergjum með fólki sem stýrir stærstu vörumerkjum heims þeir segja

okkur vantar þetta þá er það bara tíminn sem sem skiptir máli vera fyrstur með lausnina nákvæmlega eins og markaðurinn þarf hana safnar öllum þeim gögnum sem fyrirtækið hefur aðgang að á samfélagsmiðlum magn upplýsinga á opnum samfélagsmiðlum er ótrúlega mikið og það nýtir fyrirtækið sér þannig við þurfum að vera algjörlega á varðbergi með það að vera á öllum miðlum miðlarnir koma og fara en áhrifavaldarnir þeir gögn eru gögn og byggist allt á gögnum sem við erum að gera í markaðssetningu á Íslandi ég myndi segja að

tveir á Íslandi sem

sem eru svona vinsælastir hérna algjörlega en yngsta kynslóðin er ekki eins öflug á Facebook eins og á öðrum miðlum

gögnin sýna það svart á hvítu fyrirtæki vilja eðlilega ekki greiða fólki fyrir neikvæða umfjöllun hjá

eru áhrifavaldar því hvattir til að fjalla um vörur á jákvæðan hátt eða einfaldlega sleppa því Jón Bragi vill ekki meina að þetta skekki myndina því samfélagsmiðlar virki einfaldlega þannig að fólk deili líka neikvæðri upplifun það fái bara ekki greitt fyrir það og framtíðarsýn fyrirtækisins er skýr þótt einhverjum finnist hún líklega dáldið ógnvekjandi er sú að allir geti fengið greitt fyrir að deila upplifun sinni bara sem er hluti af þeirra daglega lífi þannig sama hvað þú ert að gera ef þú ert nú þegar hvort

er að fara að gera eitthvað ákveðið að þú getir fengið greitt fyrir að deila upplifun þinni af því fara út að borða eða fara í að búa til þann raunveruleika það finnst mér vera virkilega spennandi þá förum við yfir í annað börn Sævars

og Tryggva Rúnars Leifssonar hafa barist fyrir því að mál þeirra tveggja verði endurupptekin og að þeir fái mannorð sitt hreinsað eftir dómana sem þeir fengu í Guðmundar og Geirfinnsmálinu árið nítján hundruð og áttatíu hvorugum þeirra auðnaðist þó að lifa þann dag sem endurupptökunefnd úrskurðaði um að mál þeirra beggja yrðu endurupptekin Tryggvi Rúnar lést árið tvö þúsund og níu en

Sævar tvö þúsund og ellefu Júlía

dóttir Erlu Bolladóttur og Sævars sem var kornabarn þegar rannsóknin á þessu stærsta og umtalaðasta sakamáli Íslandssögunnar fór fram kemur til okkar hér á eftir Hafþór sonur Sævars kemur einnig ásamt Kristínu Önnu Tryggvadóttur dóttur Tryggva Rúnars en hún kom fram með dagbækur hans árið tvö þúsund og ellefu við það urðu straumhvörf í málinu

fyrst ætlum við að sjá viðtalsbrot frá árinu nítján hundruð níutíu og sex og níutíu og sjö þar sem rætt var við Sævar og Tryggva þegar til stóð að sækja um endurupptöku á málinu ef ég lifi fyrir

rannsóknaraðilar hafi gerst brotlegir við upphaf máls með því að saka mann um refsiverðan verknað sem enginn fótur var fyrir bjartsýnn á að málið

endurupptekið ekki nokkur vafi um það að málið

tekið upp íslensk stjórnvöld bera að taka á þessu trúið þið núna að almenningur menn brutu á mér og fleirum þarna og fangaverðir þeir rangar sakir og menn gengu of langt og ég fékk að dúsa í fleiri ár fyrir það sem ég gerði ekki fjölskyldunnar vegna að ef þetta mál verður tekið upp að það komi ýmislegt í ljós og ég trúi því líka þó það verði ekki nema

sannað að menn gengu of langt þarna velkomin

öllsömul takk þið hljótið væntanlega að vera himinlifandi yfir niðurstöðu endurupptökunefndar geri ég ráð fyrir algjörlega Kristín Anna ef við byrjum á þér þá sáum við þarna brot úr viðtali sem tekið var við Tryggva föður þinn þegar þeir sóttu um endurupptöku á

hvernig er tilfinningin að sjá hann segja þetta og svo sitjum við hér tuttugu og einu ári síðar þegar búið er að samþykkja endurupptöku á málinu hans ótrúlegt það er ótrúlega gleðilegt að sjá hann en að sama skapi er það líka rosalega sorglegt að hann sé farinn og muni ekki sjá þetta við þurfum að rekja þetta fyrir hann hann geti ekki gert það sjálfur og muni ekki hingað til varstu vongóð um og sástu þetta hreinlega fyrir þegar þú komst fram með dagbækurnar tvö þúsund og ellefu nei alls ekki ég var ekki einu sinni vongóð um þetta í síðustu viku þú varst alveg undir það búin

af hverju sagan segir okkur til dæmis Júlía þú ert dóttir Sævars og Erlu þú ert kornabarnið sem mikið var fjallað um í þessu máli mikið gleðiefni fyrir föður þinn en þó það að hann lifi ekki til að sjá það hann var mesti en svo með móður þína hún fær ekki endurupptöku hvernig tilfinning er það það er svolítið sérstakt þetta er svolítið erfitt að sjá það að þessi

þáttur um rangar sakagiftir eru ekki teknar með mér finnst það á þessu annars jákvæðri jákvæðri niðurstöðu niðurstöðu sko en þið bjuggust við að fá þetta

að öll mál yrðu endurupptekin algjörlega hvað segir þú um þetta Hafþór að sjálfsögðu er frábært að loksins eigi að taka upp Guðmundar og Geirfinnsmál sem fyrir löngu hefði átt að gera varðandi rangar sakagiftir þá er það auðvitað fráleitt í hreinskilni sagt að það sé ekki tekið með endurupptökunefndar hvað þetta varðar er svona pínu pínu einkennilegur af því að það er ásetningur sem er skilyrði fyrir því að

það sé hægt að endurupptökunefnd í úrskurði sínum rekur það mjög vel

eins og til dæmis með pabba hvernig honum var talið trú um það að Erla og Júlía ég veit ekki hversu margra vikna gömul þú varst frá ákvöðnum mönnum þetta er allt saman rakið og hann skrifar undir einhverja skýrslu til að hjálpa einhverjum einhverjum lögregluaðilum að vernda barnsmóður sína og dóttur sína þá hefði maður haldið fyrst þeir voru í gæsluvarðhaldi á þessum tíma sem þeir bera þessa fjórmenninga röngum sökum að þeir fengju mögulega endurupptöku á því af því að það er búið að sýna fram á það að þarna var einangrunarvist mikil það var harðræði

voru langar yfirheyrslur en það er enginn greinarmunur gerður á því þetta er svolítið furðulegt endurupptökunefnd segir það að skýringar á því hvers vegna þeir skrifuðu mögulega undir einhverjar skýrslur þarna hjá lögreglu klúbbsmönnum allt í einu inn sem lögreglan auðvitað ákvað að setja þarna inn það var ekki eins og

pabbi var sjö árum yngri en ég og þannig það var enginn ásetningur fyrir þessu og það er skilyrði fyrir rangar sakagiftir þannig að sjálfsögðu átti að taka það upp líka en það mun falla

taka upp þessi mál og þessi

sú er staðan í dag þetta mun falla um sig sjálft í framhaldinu Júlía eins og ég sagði áðan þá eru

í þessu stóra sakamáli þú ert tíu vikna þegar rannsóknin hefst og stendur yfir svo ertu fimm ára þegar fellur í málinu ég veit að þetta er stór spurning en getur sagt okkur hvernig þetta hafði áhrif á þinn uppvöxt og æsku þetta mál já það er kannski bara helst að í einu orði fylgdi því mikið rask og og rótleysi því að í mínum uppvexti þá hjá mömmu og og faðir minn var náttúrulega tekinn líka í burtu frá mér og ég og hann aðskild í rauninni í upphafi þannig að mitt líf byrjar í miklu róti róti þannig þetta mál er yfir þér alveg frá því að þú manst eftir þér

var lítil að foreldrar mínir voru saklaus áður en ég gerði mér einu sinni stórt mál eða hvað það snerist um þannig þetta hefur alltaf fylgt mér og og mikill harmur auðvitað líka þetta er hafiði fundið fyrir því á einhvern hátt að vera börn þessara manna hafiði orðið fyrir fordómum eða umtali eða einhvers konar ónotum hvað segir þú Kristín þú ert fædd sama ár og Júlía já já alveg oft og mörgum sinnum bæði sem maður hefur fengið beint í andlitið og ekkert verið að

skafa af hlutunum ég man eftir kennara í barnaskóla sem ég var í sem kallaðir mig dóttur morðingjans það var út af einhverju sem ég gerði eða gerði ekki ég man ekki hvað það var en þetta fékk ég að heyra svo hefur maður líka fundið fyrir fordómum svona í loftinu almennt eiginlega alla tíð svona eins og fólk tali um þetta á bak við ykkur eða eða viti af þessu og nefni það ekki við ykkur en það svona liggi í loftinu já það er svolítið þannig og ég ég upplifi þetta ég hef reynt svo mikið að komast hjá því að verða fyrir fordómum þú heitir Júlía

fyrir löngu síðan en ekkert ykkar gerir það og það er nú ástæða fyrir því að þú hefur ekki gert það af hverju ég hugleiddi það einhvern tímann en svo hugsaði ég um hvað það er stórt að bera

hafa allir skoðanir á þessu máli sumir eru mjög jákvæðir í minn garð aðrir kannski ekki hef fundið fyrir forvitni alls konar svona

kunna held ég allir Íslendingar einhverja Geirfinns og

ef að einhverjir týnir einhverju

segir fólk þú kannski finnur Geirfinn og Guðmund líka

þetta fari kannski langt yfir höfuðið á flestum og en ég tek það alltaf inn á mig í hvert skipti og þegar ég var yngri þá hugsaði ég bíddu átti ég að taka þetta til mín og svo framvegis sem var náttúrulega

minn gagnvart þessu en talandi um Guðmund og Geirfinn þetta eru náttúrulega hræðileg mannshvörf og hefur legið eins og mar nú sjáið þið svona fram á endalokin í þessum

feðra ykkar þeir fá endurupptöku á þessum málum fyrir utan auðvitað röngu

hafiði hugsað um fjölskyldur Guðmundar og Geirfinns og hvernig harmurinn

hlýtur að vera líka í tengslum við þetta mál oft og mörgum sinnum ég hef mjög oft hugsað um að þarna eru synir faðir bræður og þau hafa ekki fengið sanngjarna málsmeðferð fyrir fyrir sitt fólk ekki frekar en við hvað segir hlýtur að vera mjög erfitt fyrir fjölskyldur þeirra manna en sjálfur hef ég fundið kannski öðruvísi hjá mér sko já þú ert fæddur áttatíu og níu þegar stormurinn er genginn yfir hef bara fundið fyrir miklum velvilja aldrei neinum fordómum neitt sko sjálfur kannski gerst sekur um að grínast eitthvað með þetta sko en

ég veit alveg hvað stendur í þessum dómi ein að forsendunum í dómnum er til dæmis að játningarnar hafi verið síendurteknar og þetta er bara rangt þetta hrekur úrskurður endurupptökunefndar með vísun í málsgögnin það var síendurtekin afturköllun játninga þessi tugga

Oddsson sem

það væri ekki bara eitt dómsmál heldur mörg þau orð þau orð munu eldast vel því að sannleikurinn fylgir því það er alveg rétt og allir vita það örstutt í lokin af því að tíminn er að fara frá okkur það er komin samþykkt fyrir því að málin verði endurupptekin hvað gerist svo hvað tekur við

fari ekki lengra ef til vill já hingað til hef ég hugsað að fá sýknun er nóg fyrir mig það er búið að vera að breytast á síðustu dögum fyrir mig

fyrir mig að ég þurfi meira einhvern veginn það er ekki víst að það verði svoleiðis á endanum þegar allt kemur til kastanna en það það verður að gera þessi mál upp eins og pabbi sagði hérna í innslaginu áðan fyrsta sem hann segir samfélagið verður og vill fá að vita sannleikann hvað varð um þessa menn

allar aðgerðir og allt þetta þetta er allt gagnrýnt í áliti endurupptökunefndar viljiði sjá sjá þetta fara fyrir dóm og að því verðir þá bara lýst yfir að þetta að dregið til baka allt saman allar þessar

bara fá sýknudóm fyrir pabba ég vil að málin séu tekin upp það sé þá hægt að meta það hvort það eigi að sakfella og sýkna það vita það

er einhver hætta á því að það stoppi við þetta skref ég er nefnilega svo hrædd núna því mér finnst taka við einhver óvissa ef það verður ekki gefin út ákæra til dæmis er er er það möguleiki við sjáum bara hvernig fer nú hefur Sigríður á Andersen lýst því yfir að hún telji starf Davíðs Þórs ríkissaksóknara lokið

máli þá verður hún bara að setja nýjan saksóknara og sá saksóknari verður þá að taka afstöðu til þess hvernig hann vill halda á málunum

hefur lýst sig vanhæfa í þessu máli áður en ykkur finnst þessi niðurstaða ekki nægileg það verður að fara lengra þessi niðurstaða við viljum fara fram á sýknuð fá tækifæri til þess að þau geti fengið sýknun frá dómstólum taka

fegins hendi málin eru ekki búin þar það eru

tvær fjölskyldur sem

vita ekki hvar fólkið þeirra er hvar mennirnirnir þeirra eru það eru líka fullt af fjölskyldum sem eru þarna úti sem skilja kannski ekki alveg hlutina það eru lögreglumenn fangaverðir og svo framvegis allir sem komu einhvers staðar að þessu máli það var alls staðar pottur brotinn það þarf að skoða þetta ég er ekki að tala um að það eigi að fara að refsa fólki eða neitt svoleiðis en það þarf að skoða þetta og viðurkenna mistökin við sjáum hvað setur þakka ykkur kærlega fyrir komuna takk komiði sæl það vakti feykilega athygli á sunnudagskvöld þegar kvikmyndin Moonlight

Óskarinn sem besta myndin reyndar eftir að tilkynnt hafði verið að kvikmyndin la la land hefði hlotið sömu verðlaun hingað til þess að ræða þessa mynd er kominn Viðar Eyvindsson

velkominn takk fyrir það þetta er dálítið merkilegur viðburður í í sögu Óskars akademíunnar á margan hátt og kannski ekki hægt að hugsa sér mikið

la la land þessar söng og dansamynd og svo þessa mynd sem er uppvaxtarsaga ungs samkynhneigðs blökkumanns í fátækrahverfi

algjörlega sko þetta er náttúrulega mjög merkilegt í raun og veru þessi mynd er að brjóta blað í kvikmyndasögunni þetta er fyrsta myndin sem fjallar um

fyrsta hinsegin myndin sem vinnur sem besta mynd á Óskarnum

viðurkenna það að mér fannst stórmerkilegt að þessi mynd skyldi bara yfirleitt fá tilnefindu

það er nú ekki oft sem myndir sem fjalla um samkynhneigð eða einhvern veginn hinsegin málefni eru tilnefndar sem besta mynd

verið síðast í alvörunni tvö þúsund og sex þegar sú góða mynd síðan hefur lítið verið að frétta þar til núna þegar þessi mynd Moonlight fær Óskarinn það sem er merkilegt líka það er það fjallar ekki bara um samkynhneigð samkynhneigðan samkynhneigðir blökkumenn eru mjög sjaldséðir í Hollywood myndum mögulega er það af því að þetta þetta er flókið umræðuefni það

hóp innan annars undirokaðs hóps og það getur vel verið að hreinlega kvikmyndagerðarmenn hafi verið hræddir að takast á við það efni eða bara að framleiðendur

ekki nógu arðbært að gera mynd um svartan homma sko hver svo sem ástæðan er

getum við sem höfum séð myndina verið sammála um það að þetta er afskaplega góð mynd við erum að fá raunverulega frískandi sýn inn í ákveðinn veruleika frá óvenjulegu sjónarhorni og það er vafalaust ein ástæða fyrir því að myndin fær þessi verðlaun sem besta mynd þú talar um þetta óvenjulega sjónarhorn og nýja sýn ég hugsa að staðalmyndir svartra í fátækrahverfum í Bandaríkjunum

og ofbeldi og mjög ríkjandi en þarna er aldeilis velt upp öðrum sjónarhornum já við fáum við fáum náttúrulega líka þessa hörku og þetta ofbeldi en við fáum þarna mýkt inn á milli og fáum kannski nýja sýn á staðalímyndir í bíómyndum sem við þekkjum öll úr einhverjum svona vel leikin mynd þessi mynd gerist á þremur æviskeiðum aðalpersónunnar sem er leikinn af þremur leikurum sem eru allir feykilega góðir og leikurinn og handrit og allt þetta gengur bara allt upp ali sem vinnur

verðlaun sem besti leikari í aukahlutverki ég verð reyndar að viðurkenna það að mér fannst strákarnir þrír sem leika aðalpersónuna Chiron í myndinni á þremur mismunandi æviskeiðum ég hefði viljað sjá einhvern þeirra fá tilnefningu því mér fannst þeir alveg jafnvel hljóta verðlaunin en heilt á litið er

sáttur við það að bæði hann hafi verið tilnefndur og fengið verðlaun og í hlutverki móðurinnar móðurinnar í myndinni og hún er líka fantagóð þannig að hún átti í sjálfu sér alveg þessi verðlaun skilið að þínum dómi en þetta kom nú samt mörgum á óvart að la la land skyldi vera velt svona úr sínum örugga sessi sko la la land þetta er óður til kvikmyndanna í sjálfu sér þetta er bransinn að fjalla um bransann þetta þetta er svona mynd sem akademían ætti að elska það sem gæti hafa orðið henni að falli er að þá fer fólk í bíó með miklar væntingar og mögulega stóðst hún ekki væntingar hjá fjölmörgum það er alveg stórmerkilegt að mynd eins og sem er lítil mynd og afskaplega lágstemmd skuli leggja risa eins og la la land að velli maður spyr sig líka um þau menningarpólitísku skilaboð sem felist í því að verðlauna þessa mynd einhverjir gengu svo langt að segja

að veita la la landi þessi verðlaun mynd sem er full af hvítu fólki hvítu

eins og stuðningsyfirlýsing við Trump hver eru pólitísku skilaboðin með því að veita þessi

þessari mynd það eru klárlega þarna pólitísk skilaboð Hollywood er búið að vera í stríði við Trump og Trump í stríði við Hollywood og svo

er stríð í gangi þarna á milli

gestgjafi Óskarsverðlaunanna hann skýtur föstum skotum á Trump við sjáum það að

er valin besta erlenda myndin leikstjóri myndarinnar hann mætir ekki til þess að taka við verðlaunum

svolítið verið að gefa Trump fingurinn en þegar uppi er staðið er

valin út af því

moonlight er afskaplega góð mynd

og hún er vil skrifuð og vel leikin eins og ég minntist á áðan svo er þetta bara mynd sem snertir á mannlegum þáttum einsemd tilfinningaleg uppgjöri sáttum og fyrirgefningu þetta eru hlutir sem við tengjum við þú nefndir aðeins fyrr þetta óvenjulega sjónarhorn og þessa nýju

tegund af sögu sem gengur svolítið gegn staðalmyndum Hollywood myndanna

er svolítið fallegt að hugsa til þess að á sama tíma eða aðeins fyrr um sama kvöld þá var verið að verðlauna kvikmyndir hér heima á Edduverðlaunahátiðinni og hér varð það Hjartasteinn sem að sópaði til sín verðlaunum mynd sem að líka sýnir

sögu og óvenjulegt sjónarhorn á tilfinningalíf ungra

drengja bara frábær mynd í alla staði og vel að öllum verðlaunum komin þetta sýnir það bæði með þessum verðlaunum hérna heima

hvert þau fóru og svo þarna úti eins

öðruvísi sögur og ferskar sögur nákvæmlega kærar þakkir fyrir þetta og við látum þessu þá lokið að sinni en kvikmyndin

er í sýningum í Bíó paradís veriði sæl